O nyùùŋ ò gòìm, e goɛ̀ miàŋ mìŋ naŋ ɓemè, o jɔùŋ, sɔɔ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa wèè felaa, wèè faniŋ mɔɔ̀ŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa wèè nyuùŋ nìaŋ mɔɔŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa wèè nyuùŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ fɛ̀ì Dayàa, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa wèè nyʋ̀ùŋ ko mìsiìiŋ, anyùùŋ nyiiŋ maŋ sopòò maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa weè nyiŋ. Mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa weè nyiŋ kɛ̀ màŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ kɛnɛ, kɛ̀ màŋ nɔ̀ŋ nyùʋ̀ŋ Dayà.